اني افضل الموسيقى الهادئة و خصوصا بالصباح لأن تنطيني استرخاء و راحة للنفس و سلام لروحي وو اي احس انو لمن اني استمع لموسيقى هادئة، ايي- يخليني انو اني اعيش بأسترخاء طوال يومي و و يكون يومي سعيد.